A heɓa ganyejimada alota dum awoitina ahorna dum se awara awata ha nder oven may a wata yiite may ta duuda sosai.